<hesitation> Fomba fiasana ampoule zao ai, ampoule monko mandeha courant ai, de <hesitation> mampifandraika anlecourant amina ampoule zegny ai efa misy fil mitondra anlecourant, de le fil igny apetraka amina douille anleampoule, de le fil igny amnjai ampifandraisingy amina interrupteur, de potserigny fogna interrupteur kô fa hamelogno na hamogno agnanjy de <hesitation> tonga de mirehitra le ampoule,